فى الصباح نحب آآ ناكل حاچة صحية كما العظم، كيما مثلا آآ نشرب تي زانا كيما زانا نعمل آآ ناكل شوية بذور آآ تكون يعني الفطور بتاعي متناوع ولكن في نفس الوقت يكون صحي، من آآ يخل-يخليني نشبع لفترة طويلة هذا فطور الصباح فطور مهم برشا لذا بينا نركزوا عليه ونعرفوا شنوا ناكلو فيه.